बेल्जियम ह्या देशान सगळ्यानं चोड महाल असा। हंग़ार लोक चोडसो कैथोलिक धर्म मंता। आणि हो देश आपल्या चॉकलेट कोंपाचेर खूब जाणता।